Chemo ri josb'al somechi'l kb'ix ri xk'oken qaqche re ri' kriq tjik xaq kq'at ke'wnaq mu ksok jeel chu sokb'al ri ksomechiil ri kwi' mu che wa'chi'kchkunsb'eej chqe che rsmaal, qkweerp tiq riq arek'ri kchuknik ya ajwi'k'iy k'iy che ri kchuknik ri nod cheri ri ki'chuknik xtyo'qook josb'al somechi' k'o ki'k'yex pk'eyb'al k'o ni nab'ey xk'o ta ki'loq'ik xaq rew wu ke'q rwooch rxaq ch'ich'chemo kyo'qook no ajwi' ya k'o ki'k'eyxik aduna ipetnaq rqan, xaq xtiq yo'k qe ya'chriij k'omo xki'soktjeel qmal che ri qaaj xki'qsokjel chu qsomechi'l